<noise> Raha iahy zashy mpanamory sambon-danitry raikitra ambony eny, ame zanabola egny zashy ny ame za, da izà efa misy a sakafo, misy e ragno, ah sy hitako hoe raha manahira agna ame zashy da matory naniko rehefa avy lera fatoria, da mihigna ahy rehefa avy e lera fihignana, raha misimisy boky da mamakimaky boky ah raha misy boky ny ao, da magnety film avao koa naniko raha misy a film ah, da hania avao koa e fanatanjahantena raha afaka agnamboaran' izay ny amign'ny ao, hiagna zashy e fiaignana fa sy mitadia raha sarotra, izà efa misy e sakafo, misy e ragno, sy hita koa raha hagnahira tegna amizany.